اصل الكون يرجع للانفجار العظيم اللي حصل من حوالي تلاتاشر مليون سنه و عباره عن كتله صغيره بدات تتدحرج رغم انها صغيره جدا في الكثافه و في الحراره كدا و بدأ تشكيل الكون و بدأ يتوسع.